No <hesitation> everybody should not be involve in polotics because I think poitics even though on ley other side pe- <hesitation> is a interest for people will being but a can bring division so when everybody getting involve in politics you will find that people will na stop <hesitation> loving each other because you for ley party and I for ley party so la mindset la thinking people will always so long you na for la party ley will hate you so when you among adults you find la ley can be too happy.